Ny kolotsaina any Indy indray an, tsy dia haiko loatra. Fa <hesitation> haiko hoe tia mandihy zareo, tia mihira, <hesitation> tia miravaka volamena <hesitation> sy mampiseho harena zany an eny amin'ny fitafiny an. <hesitation> Ankoatr'izay an dia tia mivavaka ny indiana, na any Inde izy na an <hesitation> any amin'ny firenen-kafa zany an, dia tena mandala ny fivavahana <hesitation> indiana ry zareo.